Un temblol, qu'es comu l'izimus en estremeñu, pos paquí son mu chiquinus i si los ain pos tapocu no hazin mucha cosa. Son ondas sísmicas del choqui dentri pracas i puei eschangal un país enteru i alogu tamién está el peligru delos tsulamis. Ara ai bien pocu amus teníu un temblol en Russia, pallá pa Siberia, i el tsulami s'á sentíu mesmu en América. Peri pahi que los russus hazin las casas bien hechas i no á muertu naidi. Uvu unu nel dos mil i dies en Haití, i no veas la genti que espenó.